Ku ihó'a xhi vivaxhi vistir nreí, <hesitation> ta xhí koo ña ko anrivii ihó mejixhí, tejan ku nravinró dii ndo ndó, ñanindo sua ni kua nindono iin ndo jakuii nindo kuendo chatiú tini kandió medio, no ahí jat <hesitation> edió te jian kuja, chendo ndó, ndó ihá ndó yadii anakando, te ihá chexi vestir ndó vaá <hesitation> que tiene pues ihó medio xhí ko kunravina tedí duani chea vestir miná vi.